أول شي بحاول أتعرف على الناس اللي داخل المنظمة وأدخل بينهم بدون ما أشكك أحد\ فيني، بكون حذر وأجمع المعلومات عنهم شوي شوي، وأكيد بحاول ألاقي طريقة أضربهم من الداخل بدون ما أحد يحس فيني، حتى أكمل مهمتي وأطلع منها بسلام.